Fomba famporeta- fomba fampirimana entana feno mibosesika. Avoaka daholo aloha ilay entana ilay rehetra rehetra. Dia alahatra tsara dia ny ngeza no atao any amin'ny farany ambany dia arakarak'izay amin'izay mihakely mihekly mihakely.